Gamburger go‘shti tayyorlash ham oddiy, ammo mazali jarayonlardan biridir. Gamburger uchun ishlatiladigan go'sht asosan mol go‘shtidan olinadi. Go'sht mayda bo‘laklarga bo‘linib, qiymalagich orqali o‘tkaziladi, so‘ngra tuz, murch va boshqa ziravorlar qo‘shilib, aralashtiriladi.